Omuntu arenda kubiika sente, nyowe ndamuheereza amagezi eky'okubanza a- aze mubibiina ahokuba ebibiina biriho bingi, aze mubibiina, ashabe kuza mubibiina agume arabiikayo sente kukiza kuzibiika mu- mu bank. N'ekindi abaase ku, nyowe ndakunda ebintu by'obuhingi yabo yaarabona nk'omugisha arabona ah'okuhinga, sente oraziteeka mu bintu by'okuhinga. Hariho ebintu ebire ebiramera juba nk'eky'okureeberaho hati ekindamanya nyowe ekinandakozireho kikankorera nink'emondi, haaza kuhwahoo nyezi, emyezi ena, oraba waabwinemu esente zaawe emirundi ebiri, ebihingwa ni bingi hakuba nkagizire atandikeho ka business konka ne- n'ekintu kyorateekamu esente zaawe okamanya ngu ziraaze kugaruka, nigo amagezi agu nkamuhiire